Ikavima ñamomora vaera ñamae oyuvanga vare, ma ikavi yaja ñamae oyuvanga vare jaeko yaesaeteiva koñogui yaesavano jokua se ma amomora se ma amomora koño ñamae jeva que ñamae ñai mbaetɨ yave ñamae paraete matɨguiño telepe rupi ñamae ñai jeva ma ikavi koño ñamae ñai jeva